<noise> deporte dí na̱ni̱gu̱ún xa̱bo̱ náa xuajen ríge̱ꞌ, eenu- mu̱ya̱xe̱, juun ñajuun dí, e̱ste̱e̱, <noise> ríga̱, e̱ste̱e̱, dí nutsíi̱n dí nu̱pra̱ꞌáa̱ pelota, <hesitation> mí e̱ste̱e̱, básque, mí e̱ste̱e̱, tsí <hesitation> nutsíin volibol. Mí júwa̱ꞌ tsí nutsíi̱n dí, e̱ste̱e̱. <hesitation> ajmúú mangaa dí ríga̱ ge̱jyo mangaa, ajmúú dí ríga̱, e̱je̱n tsí nusian. Naꞌne ndxa̱a̱ nusian, rúꞌkho̱ juun díí <hesitation> i̱wa̱á naꞌñúú llamar atención xa̱bo̱ ge̱jyoꞌ, junjún. Mí e̱ste̱e̱, najúwa̱ꞌ ajmúú tsí moro, <hesitation> najúwa̱ꞌ, e̱ste̱e̱, charéyo̱. <hesitation> na̱a̱-e̱ste̱e̱, na̱ꞌkha̱ i̱mba̱ ajmúú tsí nutháa̱n ajmúú gixa̱a̱, tsiánguá wáꞌwíi chi̱jñu̱ú, wáꞌwíí, tsúꞌkho̱ tsíi nu̱ya̱xu̱ún xa̱bo̱ xuajen ríge̱ꞌ. Na̱ꞌkha̱ i̱mba̱ ajmúú dí ajmúú tortuga, nutháa̱n ge̱jyoꞌ. Mí e̱ste̱e̱, na̱ꞌkha̱ i̱mba̱ ajmúú dí e̱ste̱e̱. <hesitation> mbíin xa̱bo̱ tsí naguwá guꞌwúún gúxta̱a̱, tsiánguá díni mbiꞌyuu ajmúú rúꞌkho̱, pero ajmúú rúꞌkho̱ róꞌ, ñajuun dí naríga̱ ge̱jyoꞌ ñajuun díí <hesitation> ga̱jma̱á deporte dí naríga̱ xuajen ríge̱ꞌ. <noise> mbá xkuaꞌnii má dí na̱tha̱nlo̱ꞌ.